Tarjeta de credito jei supeva ome reta yande bancope jaema kua reta oyeporu jaeko ipuere vaera yande yaeki jokogui korepoti o ñañono pipe korepoti, jokuarako kua reta oyeporu jaema yaja rupi ñavae supe yave kua jokope yaja jukurai yaeki korepoti